oyi diya mu ho isituware um awa yi asona ma bɛnɛ oyi diya bun baro ni pome tɛri hoba ɛndiyɛn-na se wa ju mu ba erope'ɛn mami aziyatiki ju mu besosi to han variyete-ra boni tuwa mibin a a ɓuɓuwa ɓuɓuwa tuwa mibin a a himi-himi-himi tuwa ɲan mibin a ɲan mi ma sin a haɲan culɛru bɛbuwa ha pome tɛri tuwa ɲan mibin a a bemu'an to hɛn'a wure ma zan oro a zan oro tin yamu donk tomu a han variyete-ra <noise>